मौये तो नमकीन खाना बहुत पसंद है। काय से मुझे मीठा खाना बिलकुल पसंद नहीं है। नमकीन खाने में बहुत तरह के मौये विकल्प मिल जात हेंगे। जैसे चिप्स नमकीन पकौड़ी खिचड़ी पनीर सैंडविच। ये सब कछु बहुत स्वादिष्ट और ताज़गी भरो होत हैगो। नमकीन भोजन में ज्यादातर मसाले और हल्की सी तीखापन होत हेगी। जो स्वाद को और मजेदार बना देत हैगो। साथ ही नमकीन भोजन ताज़गी और संतुष्टि को भी अहसाह करा देत हैगो। खास कर जब तुम थोडो सो हलको और ताज़गी से खाना खाना चाहो। तो तुम्हे नमकीन खाना ही खानों चाहिए। काय से मौये तो बहुत पसंद है नमकीन खाना खाइबो। नमकीन भोजन ज्यादा संतुलित और हल्का लागत है। यह भूख को बेहतर तरीके से शांत कर देत है। और ज्यादा ऊर्जा भी देत हेगो। नमकीन खाद्य पदार्थ में स्वाद की विविधिता भी होती है जैसे तीखा खट्टा मसालेदार। जैसे कि दुगुना कर देत है खाना का मजा का यो। और स्वास्थ्य की दृष्टि से नमकीन में अमतौर पे वसा और शक्कर की मात्रा कम होती है। जिससे ये बहुत से ज्यादा देर तक अपने पेट को भरा भरा सा महसूस करा देत हैगो। एसे मौये तो बहुत पसंद है नमकीन खाना खाना।